हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना <hesitation> मन से पूरा परियास के लिए हैं, ताकि तुहार किसी भी समय, कठिन समय में हम तोके काम आ सके हैं। लेकिन अगर तोके मन में यह लागे छे कि हम तुहार अच्छा दोस्त ना रहल छे, वो के खातिर हम छमा मांगेला चाहें जे, और आगे से यह ध्यान रखल चाहें जे कि तोके <hesitation> लिए हम पूरा पूरी बहुत बनिया ढंग से तुहार काम आ सकूं जे।